രൂമ് ഉഗു വചൂമ് മല്പേന സുരുതി നമ പുരല സമന്। വസ്ഥു പുര ദഥ് <hesitation> പോദു ഗബ്ബുന അവദു। ദോദന ഏല്ലി ഏല്ലിഅ വസ്ഥു അവദു നമ പുര ദഥു। ദിഥി ബരിഥു ദിഥി വോദു ശിഫ്ത് മല്പിലേക്ക ഫുര്നിതുരേ। ഇക്തന്ദ ഛൈര് അവദു തബ്ലേ അവദു ചര്പേത് അവദു അവു। പുര ബരിക്കു ദിഥു ദിഥി വോദു സുരുതി നമ ദുസ്ത്। മല്പോദു ഫുര്നിതുരേ അവദു ശേല്ഫ് അവദു ഹോലേ അവദു ദുസ്ത്। മല്ഥു ദിഥി പുര വോദു പുരല ഭക നമ വചൂമ്। ചോര്നേര് ദിഥു സ്തര്ത് മല്പോദു ചോര്നേര് ദിഥു സ്തര്ത്। മല്ഥു ദിഥു മല്ഥു ദിഥു ബകില് ധ ഏക്സിത് സിദേ। കു പുര ബരല്ലി അപഗ ചോര്നേര് ധ ച്ലേഅന് ഉപ്। <hesitation> മോദു ഏക്സിത് കേ നമ ക്ലസ്തു ദിഥു। ച്ലേഅന് മല്പലി വചൂമ് ധ സേത്തിന്ഗ് നമ സ്ലോവ് ധി। വോദു ഫസ്ത് ധി ന്ദ ഹേഅദ് ധേഅദു ച്ലേഅന് ഹപുഛി സ്ലോവ്। ധി നഗ അവു ഹേഅദ് ധേഅദു പിച്ക് മല്പുനു പുര। വചൂമ് നമ രേദ്ദല ദിഥു ദിരേച്തിഓന് ധി ഉസേ। മല്പലി ഉത്ഥര് അര്ദു ദക്ശിന് അഗു ഏഅസ്ത് ധേ വേസ്ത്। കു പുരല മല്ഥു ധു ബുദലി വചൂമ് ച്ലേഅനേര് ഗ। ഫില്തേര് അഏ പല രേപ്ലചേ മല്ഥു ധു വോദു അപഗ। ഹേഅദ് ധേഅദു ച്ലേഅനിന്ഗ് ചോര്പ് മോദു।